<audio distortion> [raha raisintsika] agnatin'ny gny biby gn'olombelo da gny bi, gn'olombelo aloha zany gny farany uhm intelligent farany mahiratsy amy gny biby agny. Da raha niresahitsika teo aby regny. Tsy gn'ino zay fa gny dauphin, lambon-driaky, gny éléphant, gny kangoroo, gny horita, gny sokaky, de gny perroquet na gny boloky, reo da samy intelligents aby koa reo. Agnisany farany intelligents koa miaraky amizay avao koa gny baleines.